Dusi sisi'a ni iŋɛ bamiŋa mɛ, tee bamiŋa ti ba gu bamiŋa vom yɛsera la dusi bii nɛreba san yeti ba nyɔgɛ ba bii ba obe ba. Dunsina wa tu tari gumatia. Gumatia san bɔna zi'an, e ka boti ti nɛreba nyɛ e baŋɛ, bii a dun-tadaana nyɛ obe e la, a ni tee a inya la mɛ, wɔna la eŋa n boi zɛsɛka la ani se'em la, magesɛ wuu a san bɔna la zi'an, a san bɔna, laba la tia puan, fu mi ti tia vuurɔ de la dɛlemadɛrɔ, a wan tee amiŋa lebege dɛmemadɛtɔ ti nɛra ka bisera bii duŋa la ka bisera nyɛta e. Tu le malum tara yuunpɛɛŋa, ti a ni tɛ a gu'usi la ti ba yese na ti fu san kalum e ti gu'usi la luta fu.